Pues xabün parnaxüb naxüeb nacom ximbas par najanch xiwix par najanch xajel panajanth xatras panajants meáwan cuej miclas trast atam xic panajants nisamb tiül swüx prxowayey cuej pues atam xabon par meáwaneatam parmeáwan quiejquiw cuej más ajlüc pamojantsaran pues ajpar xabon pitaw sar mixabün cuejancuejan mejants cuejan mejants mival mejants xowayey icuej par miniowüy tiül cuej para mipulat mitas meáwan andiüm mejants cadandojiriüet cada nüt cada nüt teatajgaran copar xaboin quiej y miparanoj nüt cada or pues más miüng quiecajants xiwix xicquigüy quiguiün quiey cada nüt bejantsüy cada nüt cuajaniw cada nüt xij cada nüt xowayeybiaj cada nüt pues ngo majlü canoc nüt singüw matajcaran cpar xabon.